Wilwilndu, jamma ɓuri yiide illa fay e ñalawm, mbiyataa. Ɗun waɗi so wilwilndu ana yalta fuu jamma yaltata. Jamma tewtoyta ko ñaamata. Jamma woni ko ndu yiilotoo. Ko ndu waɗta fuu yo jamma sabi jiile mayru fuu yo jamma non.